<hesitation> Raha ohatry zashy iaho raiky sisa olo velo ambonine tagny etoa, izy da hafahafa avao e mandinika an'iza fa hania akôry moa fa da izay zashy ohatry e lahatry ka, i tegna raiky sisa ambon'ny tagny etoa, ny haniko amizay iahy shy da ialako lavitra e famognoa-tegna za, iza ky sy hievitra zah fa hiaignako fiaignako sisa agnanako izy shy ka, da mivavaka moa na ny tegna, da mitadia gn'anzara tokony ho an-tegna, mitadia gne sakafo a tegna, da miaigna ka, iza za ky sy raha mbola maty e tegna amiza fa da mbola e tegna raiky ny eo, da mie- ezahiko hiaignany ny fiaignako.